La pahqanik ke nab'anam cha wehchin re' la tiwik este tenes ke na ju'um qa chipaam janaj sa boolsa nawaqsaam chipaam la ch'iich' porke la ch'iich nrikawaj maas y porke si hat man nawaq saata chi paam la ch'iich' nchuhra y qa'sa nri'an nchuhra despues cuando naq naqap na'an ak'uxb'al w'aek nri'an maal reh la winaq entonces han pienso ke ya cuando hat si janaj nrajaam nroqsaam rik'uxb'al riwa' tiene ke nriju'um qa chipaam la ch'iich' nriju'um qa chipaam janaj sa boolsa y niriju'um qa chi paam la ch'iich' nrikuy aveces janaj kiam o aveces ixib' q'iij hasta incluso jo'oob' q'iij nrikuy y despues cuando na saacha kiroo la k'uxb'al wa'ak porke si man naju'ta chipaam la ch'iich' yaya sa'jaa'ra y nri'an maal keh la winaq taqee'